Allo! Mpiasan'ny jirama ma rô io? <hesitation> Ah, efa elabe monko tapaka i rano taminay taty de zay efa nandefa fitarainana nefa mbola tsisy tonga si de karakôry ma zany izy ty? Nefany a efa ho ray volana nefana izy efa nandray efa nandraisanay taketo.